yate perbedaan na te kuring sola pammuttu, yate kuring maballo ke di pake nasu wai, <hesitation> yato kuring beccu dipake nasu wai di pake garaga kopi atau susu raka, mane yate kuring kapoa biasa napake tau garaga bo'bo' nasu bo'bo' atau nasu raka enang pa' bottingan, yate pammuttu dipake goreng-goreng bale ato di pake ma' nasu bale, terus yate pammuttu, yato pammuttu beccu aku biasa kupake goreng tallo', tallo' mata sapi atau tallo' langsung di aduk to, terus yate anu <hesitation> pammuttu kapoa napake tau biasa mannasu bale ato nasu-nasu manuk raka di pasikandean sola bo'bo', yate <hesitation> kuring- kuring kapoa di pake nasu bo'bo' biasa supaya tae'mo di pake ma' reskuker. <hesitation> mane biasa di pake tau ma' lebaran, na pake tau garaga konro ato napake tau biasa napake pangngai es buah <hesitation> na pangngai es buah te <hesitation> kuring kapoa karna kapoa siami enangna maballo di pangngai <hesitation> enang es buah, terus to' kuring beccu biasanna to' dipake anu nasu - nasu wai ato di pake apa raka iyya di pake nasu- nasu wai. agi mato' ti bale'-bale'na indeto bah <hesitation>